<hesitation> Ny mampiavaka sôkatra zao vôlôagny iarahantsika mahay fô vôlôany ela- ela izy mandeha, miadagna be zegny izy ra ôhatra <hesitation> mandeha de avake koa ela velogno, raha ampihoarigny am biby a hafa sôkatra agnisany mahatagna velo, de <hesitation> avake koa le misy karà <hesitation> vin-draha <hesitation> tsy haiko hoe na vy na plastique igny fô, igny koa agnisany hitako mampiavaka ny sôkatra.